Eeee lafa hiompy fia moa zay la soa avao i ome hany natoraly, tsy omeme provandy reto i hany simika reto fa ny hany omenao azy; omenao i vilo, omenao i akata, omeyegna i voankazo, asianao ao voanjo la haniny aby zao.